د کالیو ځنځيرک یا زیپر، ا داسې یو وسیله ده څې د دوه ټوټو د لباس د یو ځای کولو دپاره ورڅخه کار اخیستل کیګي او دوه متفاوتې ټوټې د درز په شکل سره د خپلو دندانو یا غاښونو په واسطه سره ا، ا، ام وصل کیي.